Ny zava-dehibe tokony fantarina momba ny olona iray alohan'ny anambadiana azy de voalohany indrindra aloha ny toetrany m, avy eo ny fianakaviany, ny fiaviany ary ny asa ataony.